Raha aminahy manokana alongany anh, lay hanina <hesitation> atoa <hesitation> raha maiso igny tegna tiako satria raha ohatra hoe agnano lasopy izaho de ataoko tongolo maiso fangarony sady amin'igny kôa izagny anh mba hoe maro ny vitamine azo amin'ananzy eh